जू पारम्परिक मांसा व्यजन हूंदा ऊकी जगह मा हम सोया चंग्स कडी टोफो मसाला, बैंगनो भरता, चने की दाल, की टिकी पनीर सब्जी। खै सकदा। जू स्वादिष्ट और पौष्टिक हूदा। अर ये से तब प्रोटीन और जतक भी आवश्यक पोषक तत्व छन उ मिलदा छन।